كل مين يعرف ان احسن عصفور، احسن طائر هو البلبل. البلبل هو الطائر الوطني عندنا احنا في البحرين، واللي اخترناه. وهالأيام صار نادر لكن صوته واجد جميل. وبعد هو عصفور متواضع، ومو واجد كبير مو جايد صغير، أمم ما يعتدي على الحياوانات الثانية، وقاعد في حاله يعني، في حال سبيله، يعيّن خير.